و <noise> والله أني الحين أسعد حدا بالعالم ترى ما كنت اتوقع أنك بيوم من الأيام تتزوجين هلا حياتي مبارك عليكى الزواج وانشالله بالرفاه والبنين وما عدنا بينا وقت في الجلسات تبعتنا خلاص صرتي مره مزوجة انتهيتي من عندنا.